Miine nsuughune nii nruumtani, nfuu foocksini dii mbootu. Iwora ithiigh ghayi, yuuna nfuu foocksini. Nii nnééyine béé, bhii wor sééti wora, foo sééze wora la nfuu gwii. Ani sééze wora dii timpu niirma gnanghta n-foocksini <hesitation> wora <hesitation> soongune dii suune mbiri mu ringi focksi. Nii mu nééyine soogune dii suune, moo naana, mmiidine nii mu wii, mu bhuumbu nfuu kajii jaangh. Ghuna mbééka miine nfuu nééyine soogune dii suune, ghuna nfuu nhééyine. Mmiidine nii ngwii, nka bhuumma ngo jaanghmi. Maa wiima ngo naanani siiganane, n- n- ngwii miidine nangh kanane, nka bhuumbu nfu jaaghmi, ngo féé sééne.